انا دايم اقول له ان التمرين ما لازم يكون مرهق. يبدأ بشي خفيف. ويزيد مع الوقت اقترح عليه يحط اهداف بسيطة. مثل يمشي او يسوي تمارين خفيفة كل يوم. اخذنا انه ممكن يسوي جدول او حتى او حتى يحط تفجير يومي عشان يلتزم واهم نصيحة انطيها? لا. انه يحاول يختار رياضة هو يحبها. عشان ما يحس انها واجب